Ma se aipotava aja vaera ayapo ejercicio ïru kotɨ ikotɨa mbaetɨ reve gimnasio oiakotɨ se ma ipöra se aja vaera ajɨi okavɨte rupi, jokoropi aguata vaera ayapo vaera jokope anoiva sepuere vaera se sekɨreɨa rupi jokoropi ajɨi aguata